هما مهماش من هوايتي, لا رياضياً, باش نكون رياضياً مشهوراً, ولا موسيقاراً مشهوراً, أما إذا يجب أن اختار مبيناتهم بلو تو أنا أفضل موسيقار مشهور خاطر حاجا تبع الفن, حاجا تعبر على مشاعر, حاجا خارجا من العميق, من الصميم, لذلك أنا أفضل إني نكون موسيقار مشهوراً, على إني نكون رياضيا مشهورا.